أه خويا الكلبا، الكل يدير رياضا وحدو ديما يدير، هو إنسا هو الكلب كلب رياضي، هو يجري رياضي يجري و كذا لازملو يدير شويا صبور جري، يجري يردف كاش قط و <hesitation> يردف كاش عبد داخل جنان تاع واحد، لازم كيما هاك لازم يجري لازم يجري، هو لوكان ميجريش ما يكلش، خلا كون ميجريش متعطيهش الماكله.